Karazan-draha maro tsab- <hesitation> anaty lakoro nakà, man̈iry an̈aty lakoro nakà zen̈y <hesitation> misy flera àby eo misy kà manga misy kà ôranzy <hesitation> misy kà sosoty àby ren̈y oe fa tsy de maro ndraiky izy fa <hesitation> misy karazany eo.